Ña ho o on. nida ña, ña hó colorchí uña, koa, ña kuii, ña-ña azul, ho o on. ña nrei, ñanrei xinña ña ña kuan <hesitation> ña <hesitation> ña gris <hesitation> ña pues es todo.